Bueno chiñi nkuenkan de ru bale ljiu njuande gua sajay laejekan ru ljiu dantju ndu ndeut ki majat kua ki rimpiu ki kiyat nip tsjap kit y lajuet mjau bale ki ljiu y ndu ki ljiu mjau bae y ndu si ki kun mjau sanu ljiu nda lantajau lanaug ndu mja lejeng y lami kara njuande ljiu nkijily tsjep ndu mas kit ru rampiu y mas kit ru ljiu mas ki mbaut ntuns ndu njuande lasekan ndu nip tsjau bae nup njuande ru ljiu danju ru ljiu dantju ndu mas bae y y yki kiyet ru mas ru mas kiy y nip tsjau bae y lami kara ljiu ke njeu ljiu daua nchit ke tjep pulla ndu de ru njuande mjau bae y ndu mas kit ki mbaut y ramies ki ljiu ru rampiu ki ki kumu kumu nda 60 o 70 centimetros de majachpnip tsjau bajach y ru kara ru lasekan ru kantap nasekan ndu lamap kiau nduk nduk ndeut kumu metro y medio y kara nda metro de bajach y nibiu lasekan de biu ntju daua nchis ndu njuande mjau bae y tu ndu njuande te ru ljiu te pejemp kun ñkiutalung y y y tep ru chorizo tep ru balji. <hesitation> Gueno njuande pa nkjialp ru mjimbat de ru liedat que sijiñat bijiy te ru mjimbat y tambien njuande cuando te balji te ya njuep mjing ru ljiu ru ñkiulalung kun nep njeu chorizo kjualp ru te balji ndu pa nbieje ma gatajaudat ljiajajau ru liedat y kara ljiu ke tsjep este ljiu jalapeño ndu mas kit pero nip bae ndu este mas mas mas riat ñkijily riat lame forma de nju pero nip bae ntuns de ru este ljiu ke lami ndu kjuande tep ñkiutalung tep chorizo y kjuap balji tambien para para njiaung ru liedat.